Rí ikhúún rí xú nakhruaꞌgo̱ ríí naa ríꞌkhui̱ nuthamijná entre ikhiin tsú xu̱kúꞌ tsú xu̱wáánꞌ, rí nda̱yo̱o̱ jún rí ma̱ndaꞌkhoo ríꞌkhui̱ wáꞌdáa̱ xúrí gañúu̱ jma̱a rí nuthaminée̱ porque khúwá tsú nde̱yo̱o̱ tsú xu̱wáánꞌ nagu̱mii raan, nandúu̱n juñúu̱ ru̱dúu̱n ngaa̱ tsú i̱ji̱n rá nuyáa̱ xurí olór drigóo̱ ikhaa ríꞌkhui̱ iyáa̱ xúrí nuru̱waa̱ rakhúu̱n ríndo̱o xú nujumuu̱ nuthamijnée̱ entre ikhii̱n xku̱rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí mi̱tha̱ri̱yíí xu̱wáánꞌ nadxawaa̱nꞌ mangaa̱ rú <hesitation> xú na̱ñu̱u̱ imaginár ikhúún rí nakhruaꞌjo̱ ríí xú mi̱tha̱yamindííꞌ xú natha ríyíí xu̱ñááꞌ phú nadxawaa̱ ríndoo̱ naratháa̱n ríndoo̱ ṟa̱ꞌkhí eꞌnii̱ rá, natharíyíi̱ o̱ rindoo̱ naꞌkhuu̱n xa̱bu̱ rá o̱ ndoo̱ nadxaꞌjuájmii̱ xa̱bu̱ rá, ríꞌkhui̱i̱ nait nadxawuun má xu̱kúꞌ e̱tha̱ xku̱ jún rá porque nagi̱ꞌji̱ wíyúu̱ ríndo̱o natharíyíi̱ xkua̱ꞌnii. Gaa̱ khúwá xu̱wáánꞌ tsú naꞌphu̱ rá pos me imagino que rí ala mejor depende mámbaa a̱tiu̱un xa̱bu̱, xújnii eꞌyoo xu̱kúꞌ mangaa me imaginó que xú mbáá rí ndayayuu̱ riꞌkhui̱ eꞌñaa̱ jma̱a xa rá por ee ndaꞌyoo̱ rí ra̱ꞌkhí a̱tia̱an rá ala mejor naꞌñaa̱ má ra̱ꞌkhí xkui̱ rá. Ŋgaa̱ mú ndaꞌyoo̱ má rí méjánꞌ a̱tia̱an rá tsíní má xu̱wáánꞌ tsú xkua̱ꞌnii ekhruaꞌjo̱ꞌ rí ikhúún ja rá. Xkhuaꞌnii chímba̱a̱ ema̱ñuꞌ ja rá.